Bueno, tei kayee ya´a no nani poblado ya´a, sa´ayo in taií no nani dei ntochi, maa chounin in tau ntekí jir yo, jií aju te sa´ayo feir no nanoni, kas kas io nu aaíí te xi no xaa kuchi dee yuote chounyo nu inte te yoe te kuiso te yoe te yeeo, yua kuuin teii yachi kasa´ayo te asu kayeeo ñuuyo ya´a.